Eey, jaŋde ina jogii nafoore no feewi e leñol e renndo. Ngati ko jaŋde nawrata leñol yeeso. Ko jaŋde addata ɓeydaare, ƴellitaare e dañal. Tawii on njanngaani, on tampan. Nguuroton ko e niɓɓere e tampere. Jaŋde noon ko famɗa suura, heewa laammina.